Когази наждач барои ҳамвор ва тоза кардани сатҳҳо истифода мешавад. Он сатҳи ноҳамворро сайқал медиҳад ранг ё зангро мебардорад ва онро барои рангкунӣ ё часпонидан омода мекунад. Аз он дар коркарди чӯб оҳан пластик ва девор истифода мешавад. Наждачка барои сохтмон таъмир ва ҳунармандон муҳим аст. Ва сатҳро мулоим ва зебо мегардонад.